शाकाहारी आहार से भी हम पर्याप्त मात्रा म प्रोटीन ली सकदौ, वे खातिर आप दाल, मूँग, छोले, सोया, पनीर, दही, और बादाम, अखरोट जन खाद्य पदार्थों का सेवन करी सक दे। यूंसी आपको प्रोटीन की अच्छी मात्रा मिलदी। साथ ही विभिन्न प्रकार के दाल और अनाज मिलाकर खाएं, ताकि सभी आवश्यक अमीनो एसिड्स मिल सकें। साथ ही, पौष्टिक सब्जियाँ और फल भी शामिल करें, जिससे आपक प्रोटीन की जरूरत पूरी हो सके।